أكيد طبعًا الأفراد يبقى ليهم حق اختيار البلد، واختيار الحياة اللي يبوا بيعيشوا بها، سواء كانت الحياة اليومية أو الحياة المهنية، ومن ناحية الأمان والراحة والصحة ويكون ليهم جزء من حرياتهم الشخصية.